<hesitation> role patientin maan ennan malati <hesitation> subra kabatet wonsun umakini fulanian midasitaa ,won sun hifenonan himmidassenuu won sun harakati fulanian himmidasituu mal kan maennan yaani usawwa yaani laanum won tente laanum tete midasitaa won sun yaani harakati at irra kabda it middasit yoyoten hinjirtuuu laanum tette midasita dub won akanatif chollea wontun.